أكيد، طبعا، كل فرد من أفراد الوطن رأيه مهم في تكوين القرارات وفي تشكيل، <hesitation> ال-المؤسسات الحكومية في الدولة. فلازم الشباب وكبار السن يشاركون ويجولون آرائهم بالتصويت والاقتراع. ولازم، أك -أكيد، لازم يكون لهم رأي. الانتخابات أصلا سووها الناس-سواها الدولة؛ عشان المجتمع يجول رأيه، والناس يجولون رأيهم، يعرفون إذا كانوا يبون التغيير ولا لا.